Chiale januarile kwete sisu, sesu yeshinda he vaka ika shiri njiare masika masika ikaenda <hesitation> kasheenda ikaenda ikaenda mpaka mweru wa- wa- wa- wa- wa- watano masika yo keni njiaoli mh ndochisha wanikisie sie chikeenda mpaka mweru wa tisa lakini uko katikati kabla ya mweru wa tisa le kweti kwetu mfua sika bongsisi weshambale ni mvua lia saa saa ngondo asi vishie mbasa sambara welolia we kwere ukashika mweru wa tisa kaanza kwari kwari ye vaikaenda mpaka ikanejia fuli fuli ye naanza mweru ya ikumi wa ikumi na moja basi firi kende kani chase wakuria ya ya mweru wa kwanza kwaiyu mwaka wawa sia